Nenda kufurahi noria, wainu, kwasababu ni siku ya sherehe ya idi, naenda kufurahi kwamba <hesitation> ku- ku- kuchinja nyama nya- nyama, ukari nyama, ukachinja nkuku, yani vingu vuu. Au ukaamua ukachinja da muundi au mburi, yani unakua unaona kanouna kauwezo we duedi.